Mi inri muan ojie menge peter mi nri ayepe lo, bebie la mi le mene ami marlilina aba kie eme bane moari le kintuo, nyi ye pie che fen bebielibie mmivhe kel lie ali li kpoo nyi ekuo beren le kembiem le otue ekuo ochuwue amiliye piepie ebuon buong lie ali li fe life oo, abuong narce atuom achuma mi tue mbuong nyin ntuom nchue le tue anen nu mue le octcham nu nkuor okpoma nue ele ochuwue omila chifefe lie ali kpor le beme abami mi che ma wushu wushu osie okara opie owu chi be pie apia bepie abia ye ebi abie ye ebi abie embe opia obuong okpoma mom okuo bechi abue chuli beneny le mi, ochuwue omila che fe fe lie ali li kpoo le be me abami eka ochuwue apafualo itor ochuwue ema le ekuobeshe nue ochuwue ade oburikpebe opiepo omi chi fe fe lie ali kpor lebe me abami chi la bairo, chi la boro kinchi kel lieali kpo ki chi kel men ma wushu wushu nyi ochuwue oboro ye ema wushu wushu bie okara berue chie belamo binyi bepie abia mi mbi-arbie opia ayi che bituel bi yuyur opie gbede bet ofe ki pie gbede oma kuor bechi abue chi chuli i yurr le mi liba ayi che libong ochuwue ami laba boro nchikel ke lie ayi kpo nyi ochuwue oboro ofakiyi ema wushu shu wushu nyi ma ochuwue tue omalochipal ewe are opalle ofoni agafualo